Estee la la pahqanik ke nakab'anam cha wehchin la taq waakax sii reh si nkib'an reconocer la kiwinaaq va porke este keh nkila' va si nariye'ra pa sa kik'uxb'aal kiwa' onteera entons taq taq waakax loo' nki'an reconocer taq kijawinaq pero este taq mee <noise> yo creo ke nek' porke taq mee' casi man re' ta igual je' taq waakax taq waakax porke aveces wula quu' hoj pero la taq mee' nek'